Gorko tagaaɗo mo ɗum wiyata Sayros mawɗo mo kafii empiyaari Akemenet to duuɓo nguu temeɗe jowi e sappanɗe jowi bici'i dow toowtaande Pasiya.